Gnahy aloha ny fomba ataoko hoe mba hampihena sira amin’ny hany ataoko, mividy hany ataoko be roniny regny zao lafa miketriky anazy am’zay izy amin’iny mba tsy de be sira. De bakeo koa tsy hoe za koa tsy manao sakafo hoe ohatry zao hoe fa misy hany- misy laoky ketrehiko aty bakeo zaho mbô manao lasary koa, regny manko fa misy sira iaby regny de zay zany mba ataoko, hoe mba s- ra- mba- mba hany raiky foana zany ketrehiko.